Za am'zao zao tsy mbola misy tômôbily fô leran'izaho kôa misy tômôbila akagny mampidriky cinq litres par jour zany hoe zany eo amin'ny cent cinquante litres isam-bôlagna ake zany ny <hesitation> ampidiriky de kanefany ndraiky litre-n'ny in- lasantsy amin-jay zany trente milles francs de mety mandany eo am'quatre millions cinq cent milles francs ake zany agnatin'ny vôlagna araiky.